Yake <hesitation> kande to masakka jo to kawin biasa juku <hesitation> e tedong, yake juku tedong to <hesitation> di ala tu tedong di tenggoroi mane tu di <hesitation> tatak tatak mane tu dibasei, mane tu dipatama mi kurin <hesitation> mane tu dinasu, mane tu di <hesitation> mane tu dikande sola nasang. Susidukaki <hesitation> manuk to. Eki namaraiki, eki manuk biasa ki na kande tau joto kawing duka e <hesitation> biasa duka manuk na alli tau e jo jo pasa na bawakki la ku <hesitation> na bawa laku to ko acara itu kawin tu na nasui, na bissai, mane tu biasa duka na tolloi, biasa duka na <hesitation> garaga <hesitation> manuk manuk kecap. Biasa duka na garaga dangkot ki <hesitation> biasa duka na <hesitation> biasa duka na garaga satei. Sisidugaki i deppa to, yake deppa biasa ku kande, biasa <hesitation> indo deppa, yake indo deppa to, dipasula tallo, mane di parokko tepung, <hesitation> mane di cetak, mane di pattama oven. Yaki <hesitation> yaki deppa tallo. <hesitation> Sesa bangsai do deppa to diparokkoi tepung, mane di parokkoi tallo, <noise> mane dicetak sibuccu-biccu, mane tu dipatama oven, mane tu dipattama toples, <hesitation> yaki purainna to karena pamulai biccu na kupurai kandei natu biasai kemalena matahung baru, <hesitation> iyamane ku kandei, iyamane na palennarana tau ki eke eke mana ko ku malao matahung baru. <noise> Iyaabahang tu biasa ku kandei tu di patalluna si eh <hesitation> dua deppa, karena memang <hesitation> karena memang iyabangi biasa na garaga tu ko mettahung barui to, tu den na padipattalloi de deppana di patallo. Makanya iya bang iyabang <hesitation> tu kandei tu pammula biccuka, nasayalokko puanna